Enque essi añu nos dierun muchu la matraca col referendu de Cataluña i el su ententu d'endependencia, pa mí eno pressonal era el mi primel añu compretu ena región i esmencé a entegral-mi i a descubril mejol Estremaúra, mayolmenti por mó del trebaju dela mi collera, que le hazían de viajal dun lau pal otru. Púi dil pola primel ves al Festivalinu de Pescueça, al Carnaval de Badajós, la Heria del Quesu de Trugillu o l'Irish Fleadh de Caçris; i vesital sitius comu la Sierra Gata o el pantanu d’Alangi. I pola primel ves ena mi vida tamién travessava la Raia i vesitava Elvas o l'Algarvi.